<hesitation> Kolotsain'i Frantsa <hesitation> isan'ny kolotsain'i Frantsa ny famokarana divay sy ny fromazy ilay avo razana be ireny, voalohany amin'ny resaka famokarana divay ah i Frantsa, isan'ny kolotsaina an'ny zareo any koa ah ny nahandro, avy any Frantsa avokoa ny vennoiserie sy ny patisserie retraretra izany hoe ny karaza-mofo majinijinika ireny izany de avy any Frantsa avokoa.